Se mbaeti aikua <hesitation> kua mbaeruanda porque mbaeti anoi kua movilidad ni moto mbaeti, mbaeti aikua mbovi vece ko aja vaera ambo carga vaera jare mbaeti anoi vi jokua ipuere vi kua oime gunoi movilidad retavare jaereta ko oguata jokundie se mbaeti, mbaeti aikua jare mbaeti vi movilidad anoi jare mbaetei agua jokuareta